gulnowa nyamdu ni bhitegha microwave gha do wulna nyamdu bote magha ni gha wulna nymadu gha lancha nymadu boh to nyamdu fewi gha wulna nyamdu mai sai nyama wakkati ayidi